जैसे हम कभी कही घूमने जाते हैं। तो उस सफर में हमें खाने की व्यवस्था साथ ले जानी चाहिए। क्योंकि कहीं भी भूख लग सकती है।